طبعا الذهاب انه يروح رحله مع شريكي افضل ,ترى العيش جو رومانسي ونقضي اوقات حلوه نصنع ذكريات حلوه مع بعض وكذا, طبعا لا بس اني اروح مع اصدقائي لكن لو في شريكه او كذا عادي الموضوع يصير افضل مئه ;مره من الاصدقاء طبعا الحياه مع شريكه حياتي يفهمك وكذا.